Ungalole tena ikingi iji- iji- ikingi kikanwike, kikanwa kivalwire ikyampuling'u, jikwilangwa simba, isimba, ungalole pamunyu haa! java jikonelile, jikonelile pamunyi, ila jingasike pahilo. Pahilo, ujitengule ukuswima; jiswime isenaga, jiswime inyati, jiswime nisihanu hanusingisi pakilo, jiswima lweri. Ila pamunu nukawsa ukujivona, pamunyu kumuda kwakukonelela, ila pakilo pene jaiswima lwere, jaiswima sana jiswima lwere. Jitengule ukuswima; sambili, jiswima sambili, satatu, isainne, satano, isasita, isasaba. Apajibwite para jiravuka jiravuka jiravuka, jingasike isanane, isatisa, isakumi, isakumi na moja, singatenule ukuviki ukuviki ing'uku, aah! najene para jiheka jibana jene ukupumusika, uvowiki. Apajipumusike tena kilavo natondo tena pakilo tena jibate nukuswima, jikwendelea vulevule, pamunyi aaha! nukawesa ukujivona, pamunyi jiva jikonelie ila pakilo, popene, jailonda ikyakula ikyakulya munumbula, mumane ukwamwe ukwakwenu nukulondela avana.